<noise> Iao aloha zao, <noise> la <noise> i Colombie <noise> gn tsaray da gn <noise> avy asaiko voalohany <noise> da katôlika gn olo ao. <noise> Da manaraky an zay koa. da mpamarotsy <noise> rongony eran zao tontolo <noise> zao tsy misy hevitsy reo ao. <noise> Reo gny mpamatsy <noise> rongony aby. Manahaky an'izay ry Pablo Escobar. <noise>